No liƴƴi volirta kam, goɗɗi ko nguyalingu e woodi non no volirta e banndam, ngam liƴƴi ɗon kala kala feere feere ɗi ngoni. Liƴƴi goɗɗi e volida taɗatal waylugo noone ɓandumaaji. Goɗɗi boo voliday taɗatal non no ɗi jahirta, non no ɗi mbuulirta nder ndiyam, goɗɗi boo non no ɗi seedtori bibele mayde.